Paasirɗe nafata ko ñobbitde comci. So tawi a lonnii comci ma, ina ñobbi, mbaɗa hen paasirgal haa comci ma fof ñobbito, haa ɗaata, waasaa ñobbaade.